Sasafe bafak tradisional nai dunia ia kalo Indonesia sone nanoka te koki solo, ma bika Ambon a, kalo nai Afganistan sone na'de firnie, Kalo nai India sone na'de gulat jamun, kalo nai Jepang sone na'de anmitsu, Kalo nai Taiwan sone na'de Taiwan dessert, kalo nai timor Tengah sone na'de mamoul, kalo nai turki sone na'de dundurma, kalo nai Amerika sone na'de tirls lises cake.